Pues jue më du ya'a, este je a'ax dun nyanëbyë amaxa'an am clima. eh mejt's tu'u xë mëjk xëko'op y xë mëjk je po'otpë, ko'o yë xëko'op este eh jantëm yambë yë xë jabo'om jabo'om, he toka'atyë yë ujt's du iuk këx ni'ixpa, xi yë po'otpëbë este tu'ubë yë jabo'om jabo'om toka'atyë yë nax du ji'ich.